Ŋna kamai samaa wai, pɛŋ mɛ to kooko ma, mbɛ na leŋ wa kuŋɛ kɛ mu a ya ko, ai ta a kpoo kaanaa. Bɛma a ma kpoe kae, a ne ko bɛna ma a waŋgaa ye. And na lia mɛ bebe. Na lia bɛ mɛ bebe. Bɛma na bebe, bɔwe haya ti wa kɛ nu. So bebe wae na lia. And na lia mɛ ti ŋ bɔɛ nu tɛ. Bɛma na tie ŋ bɔɛ nu tɛ, mui ko bɛna fɔa, mui ko bɛna ma. So kɛmu lɔ ii sii kaŋ lɔŋdɔ́ gbi, a ma nyii mɔkɛndɛ bɛ a koa. Siina kaŋ lɔŋdɔ a ma nyii mɔkɛndɛ la koa. So sabu bi wa komu na lia mɛ bebe. Na lia bɛ kɛmu bɛ mɛ ti sɔ bɛ wakɛna. Sɔɛ! Na lia. Na tie sɔkɛ na, kɔŋ be ŋ ma. Sɔ wae, na tie a kɛna, kɔŋ be ŋ ma. So ŋna nua nuwa bɛ lia.